Mëdyë animal yëdun mas mëk yë ëch dun nënëm ka'a, yë uk në ko'o a'ax jedun pyë'ëk tyam a'ax je'e ti'i pyoboyë o në ko'o a'ax dun ti'i pyadyë axtë nyaspadëwam a'ax yë, a mëdyë yëdun este jantëm, jantëm mëk kë yopyë kë naxpë yë tu'uk, yë tu'uk odyëkam a'ax yë yo'oy, kap a'ax yë adëch mana da iuk nëkë pëyikëp o kap dun mana este adëchë nyëkë yoyëp.